كنت قبل <hesitation> نحب نسمع نوع واحد اما توا وليت نحب نسمع برشا أنواع مذا بيا نبدل مذا بيا نعمل جو وزيد توا ثما برشة موسيقى عصرية وبرشا حاجات جدد ما كناش نسمعوهم من قبل، كلي يبدلولك جو وهكا وهكا تبدل متقلقش من حاجة وحدة تبقا <hesitation> تعاود فيها تعاود فيها لين تكرها، وين برشا أنواع باش ت- تبدل امود كل مود عندو نوع معين تع موسيقى.